<hesitation> Omukwogya engoye ne'mikoono yaitu kyetagissibwa ebintu ebintu nkabiina. Ekyo kubanza, no'wetagissibwa amaiizi amayonjo, noyetagisiibwa esaabuuni eri kumara. Kandi Ekya kasaatu, nowe tagisiibwa ebyo kukozesa nka amaabaafu. Ekya'kaana, nowe tegisibwa amaani hamu no'bwiire. Hati byona bwoba kuba obiyiine biira ho, no kwata engoye zaawe zoyina ezo, eziragwiire zo'kwetaaga kwogya, waziteeka mubaafu, omubaafu no'tekamu amaiizi, amaaizi amayonjo. Ne'baafunazo oyine kuba, hakitito munno, ebaffu esaatu obwokyogya engoye ezo. No' kunya orugooye rumurumu no'tekamu sabbuni ejuuka obaire oziteire omubaafu muli, zagyuba na'amaizi, no'yogya orugoye rumu harumu olitekamu nka saabuni, orikunya kusigikira nkolirwagiire. Bwekuba esaati, okira munno okwegendesereza okwogya ekitoogi, oyogya emikoono, no'mumankwaha na muno muno, entuuyo, no'tuya omukitoogi, no'tuuya munno omumankwaha, na ha mikono hanu nambiiri okubeera newiirayo. Nabwekyo bwokuba no'yogya, notekamu amaani no'bwiire no bwegendereseeza bwingi kurora ngu esaati egyo orundi orugoye orwo rwayeera. Kokumara kurukunya, oriiya mwago amaizi, oruteeza omumaizi gakabiiri mu bafffu endi. Nabo bwo'kubitekamu, n'oyongeraho esaabuuni habwokuba erri gyokuba otteiremu muuli akubanza neba etarikumara, no'teekamu saabuuni endi, nabwo okukunya nentekereza okukunya aho nobwo Namuno muno, no'ba ochikozeere hakubanza. Hati abwo'kuba no'yogye muyaga amaiizi, orugoye rwawe orwo no'ruteeka omubaafu eyakasaatu erimu amaizi gandi amarungi. Haho nabwo okunyamu katiito, no'bwokuba ottatterimu sabuuni endi kassita orora amaizi ago aga kasaatu gaba gaba manyonjo gatatungiremu ebifurofuro ebya sabuuni, orugoye niruba ruhoire kwogebwa no ruteeka ha wire, no rwaniikira. Ha wire eno nu'ho okulindiira omusana kurora orugoye rwawe orwo rwayoma. Kandi, otakarutiire ha wire egyo, wakabandise ne wire egyo kuchisimmura echuucu, okusobora kuba eine'chuucu, obundi ebinyonyi byayiija byapaamaho, no giraabyaho kurungi hamaizi obundu nakagoye kandi akaina amaiizi kurola wire eyela niikwo nti bworateekaho essati yaawe gyo yogeze, obundi otasangamu ebihanda handa orbundi ebitoro, ebitoronyunju kworekya ngu etayele, nyoowe nikwo nkusobora orugoye rwange rukasemere.